फूलाकी संसार गजब रंगीन और विविधतायुक्त हए । प्रकृतिसे दए भए जे सुन्दर फूला हमर जीवनके गजब हर्षित और मनमोहक बनात हएँ । कुछ प्रसिद्ध फूलनको नावँमे गुलाब, चम्पा, गेँदा, सत्मुर्गा, चमेली, दुबर्रा फूला, कमल, लिली, बेली, सूर्यमुखी, लज्जावती, बोगनविलिया, जास्मिन, दैती, लावेंडर, मणि फूला, अल्यसियम, तुइलो, हिबिस्कस, बेल, चन्द्रमुखी, कागती फूल, धुपी, कुमुद, मेरीगोल्ड, फर्सी, रजनीगन्धा, शिरीष, धुमपानी, पिट्टास, खसखस, गुलदाउदी, स्टारफ्लावर, बटरकप, ओरचिड, कोलम्बिन, रानीचमेली, फ्यूल, कमलादि, पापीया आदि फूला हएँ । जे फूला तमान रंग सुन्दरता और महँक देत हएँ ।